Pos tenemus en el güertu una bomba d'augua qu'era del mi agüelu pal augua del pozu sacal. Peru ai unus añus mi pairi tuvu l'arrepíu i le dio por pintak ka bomba de prata. I assina está la bomba ogañu, de colol-de-prata. Ara namás falta l'aviá-la porque las junturas están eschangás de tantus añus i antocis no cogi bien el augua. Á si me vaga pal añu qu'ogañu con tantu enreu no ei sacau un vagal!